Mbe sarchi ndika wa <noise> sarchi masi wa nga waɗa llunar ndike nga shirang, nga ka shim nga ka shim tang gwa tang masi, sarchi masi nang kuma mbu nga gwa aa nga ka shim tang gwa dye zumdi tang zum mbu gna zum tang shi vundi mbu nga shi vundi, tan gwa tang ƙangha don tang masi don hakume nga gummi, sarchi nan to ka gwa gum dang anje hang mbu gumndang fudagur to kana shipa ƙyenir wan nang bu ɗa da ngah wannang yadda ndike nga shimdang ba, ammana bunga nje siyan ndi waye banga <noise> to kana nga nguti don nga shim nguti madyi madyi yan kap sarchi ndike nga nguti <noise> fuɗa ngur nga nguti nang hakime aa gwa nga dai ƙyenir ndike ka da kinga mbu wannang ba to kana nga ƙan varan nga masian yan nga tuktan bawa nga lhuna hakimi ee shuranjo Yang bu nga ƙangha nga masi, <noise> nga nguti ka duma shwata nga yedda nduke nga shimdang, to na fuda ngur a a dyinirang ɓa tu danga ma ngan zing ba chin ngutang ba a ngutunga shipa nga ka ngutkinda ammana dai ngutang a gap ma ngutinga hakuna nga dan gwa masian chin kwakalwe ba nga ghu ghunye bangan wa masi sarchi <noise> nang ko mbu nga yi ngutan ma ndi tagna ba chin ngutan ndi ɗaɓa ndi chin nyeniran yanda ndike nga shindang ba yan bang mudai har dai nga ngumi ko kuma mbu nga gap daga yama llunari nga ka shim gwa nga mari tan kangha tang masi yang masi ke ka ndang ke ɓu shi ɓa. chin ƙyenirang ɓuda ɓa ɓa nake ƙyi ndi saki to kana nga ngutang bu ngutan ma nga shima ndi da ba ndi ƙyenirang ya ɓa nga ka sakya llurti sarchi nguri don nga ka shim chin llurti mee nyimatli wanang waka shwatanga waka paa dumbur ya tang na fuɗa ngur tagna ngan ma zin wa tunga tazang tagna nga kha yit wanang tokana ƙyenirang wa tana tang ƙan vara gha tan mas vara tan yi ƙyenirang mbu nga ji kuma tang dna vara shokurok nga gab ndi dumbur banga ba wa nga yikya llunar wa. Fuda ngur kuma nga ka shim mbu wa sarchi masi wanang, mbu har nga nje ndi chin charge mbu waye wang wa, nga ka shim tang da chin lagarkati wannang nga mburang nga ngutang nga nga nga karantaragn waka shwata nga waka pah dumbur ya madyi madyi, wa lagar kati mewar algawar wannang fuɗa nguri nga ka shim tang ki nga ngut ban, tanki nga karantaran, haa kume ka pah dumbur ya mbu har larji wangha. Don tom bu dumma harbu larjina wa meeta mbu lagargati nghifi lagarkati bu magham. Mbu ta nguttang to kwa gwa ƙyigur zum zum ndike ka paki dumbur yo mbu har larjingang fuɗa nguri nga kashi wannang tuki na shwatan nga mbu har larji banga tan tuk fuɗa ngurma mbu nga gama ndi chin ngur ma chin iyi ndike ma hamakiya mbu zhum to kana nga marmari tan tuki tang shi chin binchikyan mbar yinan Hakimi gwangna ƙyi ndike nga shimdan kokuma danga iyi ndike chin lagarkatan a zurang mbu nga shi wannang tang na ƙyang ɗa sarchi masi kam yang nga yika masi so tan tuk kab ngumdang waɗu varang, hakuma nga gwa dye shir ndike nga shiran ndike ka daki chin gumdi nang ya wara kab sarchi ndike ƙyi ngur wa vee ya mbu zhum, waka hamaya tan na ba kab koƙari ɓang dai nga shirang ba danga mbu ƙyi ndike haki ya ndu mbu zhum gane nga to kanama kap ngum ndi nduke nga tuktang wa nga ngum da wa kuma mbu hamaya ndi damta ba so kap sarchi ndike nga masi bawa nga gab daga yema llunar wannang nga ka shim tanki na nguttang ko kuma tang ki na tuk chin llurti nang ko kuma tang ki na ngut ye ngutti nang waka ki shwata nga